Gne piso moa zany sy raha hoe misy karazany ankognaia fa gne lokony e mampiavaky an'azy, matetiky izy io roy gne lokony fa la misy piso hoe volony telo e lokony, igny zany zao tena rare e fizakagne aminay agny tena sambatry, olo manakarena zao managny an'izy io, fa roy e lokony: mavo sy fosy, na fosy sy mainty da ze fomba filokony amin'izay fa tsy da misy ankoatran'izay loatry.